Ikùnyà maké a màa gblɔ blɛ̀ɛ òwo ba zà màmi tòo ɖí klekle mìnyè, mìnyè, ùfù, àfabi àmànìbo, <hesitation> izine, zine, ikùnè, ikùnè, ikùnè. Ìmɛ̀ beyize ikùnè? Kàɖi àtu àyitabi ùni ɔwɛ fò wu, Kàɖi ò ó so uli lɔ blíí blɛ̀ɛ̀ ò nò sò kàè ùni kàyi òó ɖònàa zìà ígbɔ ɔwɛ tu ìnyàŋòlí, móo le ba tu ìnyàŋòlì. Ìgbɔ ɔwɛ tu ìnyàŋòli, ɔwɛ kòà, mòole batuà nyo kotokù èle blɛ̀ɛ ɔrlù èle, mòole bopo ìkpòtià mòole boɖo òlo ni kà gbi ìlɔà. Ígbɔ ɔwɛ floà wu lé, ɔwɛ woà ulé ùni. Ka ò wo màaɖu búá plémú wuléè, à nàá yi gbìnì ke yìli fùnù. Ígbɔ ɔwɔ fùnùà, à nàá yì bɔ̀sì yì ɖi à nàá yi ìkà yì klaà si. Ulí màaké ɔwɔ sò màaɖu úni à nà tú, ènì zèe yize ígbɔké be yize mìnyè elí ígbɔ ɔwɔ yize ɖɛ́ŋúú úni à nà tú bubo ani bùyòvoè bùbo lóó blɛ̀ɛ ùgɔ̀libùbo lóó, blɛ̀ɛ ɛbuɖò blɛ̀ɛ bubogbà, bubogáŋga, úni à nà tú so nɔ̀lɔ, úni à nàá nì bùulùnyo. Ígbɔ ɔwɔ bulùnyo ɖɛ́ŋúúú úni be wuléè à nàá bɔà nàá yi ìkà yì gloso nɔ̀lɔ, ìkà màawu ása à nàáa gloso nɔ̀lɔ à nàáa tu bubo màaké bubo màaké à nàáa nì sò à nàáa sò ìkà lɔ wulé, à nàáa sò ìkà lɔ ká wulé úni à nà tú à nàígbɔ ɔwɔ funù wulé úni à tú so bubo lèe ú nà zó fu à nà zó sò. Ígbɔ ɔwɔ sòà wulé míá ása à nà tú yili so ikúnè lɔlɔ. Úni à nàá yi bùulùnyo úni, à nàá yi bùulùnyo ɖɛ́ɛ́ à nà yizeà ɖɛ́ɛ à nà tú tú bɔ̀sì, ìkàbɔ̀sì màa ɔwɔ tɛ wùlò àtu so nɔ̀lɔ à nàá ni bùulùnyo ɖɛ́ɛ tè ú nà bé.